ഭ്ഹരത ദേശമ് ബിന്ന ഭവ്ഗോലിക പ്രന്തല, വതവര്ന പ്രന്തലു കലിഗി ഓന്ദദ മല്ല വിവിദര കല പക്ശുലകു മന്ഛിദയ്ന വതവര്ന നിനി അന്ദിṣṭഉന്ദി। അദുവുലു, പര്വതലു, നദി തിരലു, പോദലു, തിര പ്രന്തലു വന്ദേ വിവിന്ന ജിവവര്ന മേവസ്തലു പക്ശുലകു അśരയṁഗ ഉന്ത। അന്ദു വല്ല മന ദേശമ് ലോ അനേകര കല പക്ശുലു നിവസിṣṭഉന്നൈ। ഭ്ഹരത ദേശമ് ലോ പക്ശുലശന് കേ അന്ത। അന്ദു ലോ പദി ലേഇദ പന്നേന്ദു।